ہتھوڑا ایک سادھارن پرنتو بہت ہی پربھاشالی جنتر ہے۔ جس دا پریوگ کیلانوں لکڑ وِچ کساون لئی کیتا جاندا ہے۔ ایہ مول طور تے اک بھاری دھاتو دے سر توں بنیا ہوندا ہے۔ ہتھوڑے دی کارگزاری دا مول صدانت گتیج اُرجا تے آدھارت ہوندا ہے۔ جد ہتھوڑا ہوا وِچ تیز پِچھے وال لے جایا جاندا ہے تے فیر پوری طاقت نال اگے وِدھایا جاندا ہے، تاں اوس دے بھاری سر وِچ گتیج اُرجا کٹھی ہو جاندی ہے۔